आप बस में बैठे हैं और आप देख रहे हैं कि एक वृद्ध आदमी। जिसकी उम्र लगभग अस्सी से नब्बे साल के बीच है। वह वही बस में खड़े हैं। तो आपको एक नैतिक कर्तव्य बन जाता है कि आप अपनी सीट दे दें। और उनसे कह दें कि आप बैठ जाओ आप बूढ़े हैं आप थक गए हैं। यह चीज़ करने से आपको एक तरीके से कर्तव्य बन जाता है। इस चीज़ से वह वृद्ध आदमी भी आपके प्रति एक अच्छी भावना रखेंगे। और अपने घर पर बताएंगे कि आज भी एक नौजवान लड़का अच्छे संस्कारों में जी रहा है। और जिस देश में हम रहते हैं वह देश को यूं एक परंपरा रही है। एक सभ्यता रही है इसको पालन ज़रूर करना चाहिए। और सीज़न को कड़वे से आप समाज में एक अच्छे नागरिक के रूप में जाने चाहिए।